אלע פיטשעווקעס וואס א עראפלאן האט וואס ער נוצט צו לאנדן, אלע טולס, <hesitation> איז געמאכט א עראפלאן זאל קענען טאקע לאנדען <hesitation> בשלום, מיט הצלחה אז ס'זאל נישט קראכן. ס'העלפט אז ס'זאל גיין <hesitation> גראד און רואיג און ס'דאל זיין א גוטע טויש פון לאנדן.